د چرګانو د پخولو د پاره تاسې کولای سئ، هغه په یوه ظرف کې کیګدئ په منقل کې دری سوه او پنځه اویا درحې د فرانهایت، یو سل او نیوي درجې د سانتي ګیرید. چرګه د مالګې او مثالو په واسطه وپوښئ، او د <hesitation> پنځه ویشتو نه تر دیرشو دقو پورې په <hesitation> منقل کې پریږدئ تر څو اماده سي.